Fampiasan'ny piso an'igny volom-bavany igny koa moa zany maro karazany. Alantsika ohatsy hoe misy lalitsy eo de igny zany izy sahalan'ny hoe manao fomba fanairana fata- fanairany lalitsy igny de am'zay mba hiala teo. De igny koa i af- afaky amafan'ny tagna <hesitation> lafa misy tagnany lena zany.